Karaza lovia hitako andakozy aloha da gny lasety bakoly, da misy koa gny lasety plastika, misy gny lasety hazo. Matetiky nofa hihinambary aloha zany da lasety hazo gn'amp- ah lasety bakoly gn'ampesana fa nofa hihina raha tsotsotra ohatsy, lasary na balahazo, manahaky anizay da gny plastiky igny gn'ampesana.